Ireo Alzery àby io izen̈y ten̈a ankabeazan-dreo ao mizilman. Ia, manan̈o idy reo, manan̈o ramadan reo. Ary tia mandray vahiny koa reo ao ten̈a ny mahatamana olo izen̈y manan̈o akeiy izen̈y ireo.